Netai achame piik cheikilikei, achame piik chetinye rapinikkwaki, achameme piik chenmg'ameni. Achame piik che makoreki, achame piik chetindoi tapia nekararani achame piiik kora, che kanyiti piik achame piik kora cheae kasii komie cheae poisyenywan chema chemaisupi ng'alek ap piik alak. Achame achame piik, che che tareti piik alaki.